Wo nyuùŋ kòmaŋ miɔ̀ŋ naim kòmò, mìŋ kuwa naȧŋ jiikɛ̀ɛ yɛi tòloò yɛi, yèè wò naŋ woò wȧȧŋ sèè mùŋ dɛɛ̀ wa nȧwèè, ɓɔ̀ mùŋ gbìàŋ kèì nyùùŋ kùàŋ sùà. Wo nyùùŋ gbiŋ, kìlà ɓɔ̀ mùŋ nɔ̀ŋ seì wèè è keì, yɛ̀mɛ̀ muàŋ bi diɛŋ. Ɓɔ̀ mùŋ gbìàŋ kùàŋ kèì nyùùŋ sùà, ɓɔ̀ mùŋ sɛɛ̀ kèì nyùùŋ sùà. Yɛ̀mɛ̀ muàŋ bi diɛŋ wèè wɔŋ nyiiŋ mɔɔ̀ŋ wɔŋ munlàŋ. Mùŋ nyɛnɛŋ maŋ dùàŋ nyuùŋ kàìŋ, maŋ dùàŋ nyuùŋ kàìŋ, maŋ dùàŋ nyùùŋ gbiŋ, maŋ dùàŋ nyùnɔ̀ɔŋ yèɔ naum nìè lɛ <noise>